אַנָא כַּנְפַדֵּל נְעַיֵּש פִּעָלַם בְּלַא פַּקֶּר, חֵית הָאדִי כַּיְדַמֶּן כְּרָאמַה לְלְגַ'מִيع, וְכַיִסַהֵם חַתַּּא פִּתַּקְלִיל מִן אַסְבַּאב אֶת-תְּלוּת, עָלַם בְּלַא תְּלוּת בּוּחְדוֹ מֻכְתַּנְשׁ מִשַׁאקֵל אֶלְאַסָּאסִיָּה דִּיַאל אֶלְחַיַאת.